Tervüst! Andkõq andis, ma ei lövväq õigõt suurust taad T-hamõht. Kas ti võinuq minno avitaq? Äkki lövvätiq mullõ õigõ suurusõ?